Kam dëgjuar që po planifikoni një udhëtim bashkë dhe doja t'ju pyesja nëse e keni vendosur tashmë destinacionin. Jam kurioz të di ku do të shkoni dhe çfarë planifikoni të bëni gjatë udhëtimit.